Misy karazany maromaro ny kolotsaina ao Frantsa noho izy mandray vahiny maro be. Ny Frantsay ao an-drenivohitra ohatra dia olona maika lava, tsy dia tia mifandray amin'olona tsy fantany ary tsy dia tia vahiny, na dia betsaka ary ireo mpizaha tany ao aminy.